Mesitem inwoñ esidi akpa mkpo nnamde esid nka nkesim inwoñ ndipie kaña itie ntemde ntre ndime ma ntem isikurake usen kied mfiak nka usen efan ana mfiak nketem ntem imen min mkpo nte usen iti ami nditem ntem mma nyak e ena kaña mkpo nte usen urua ita ọ inañ ina ebe ndin ami nka nkesie nifiak isad ami nsin ikañ nsin ikañ mma mmitanke ọtuk usen oro ana nnyon usen efen ndika nketan ọfuk oro mbok ke mm'itie kied akpan akpan mbok ke mme itak etu emi edibide idem emi ndiọñọde ke mmi nkemeke mkpeñe ntak mbok ntsñ mbok ntro akpato usen nyemde ndunyoñ nsin ikañ nsin ikañ mma ana mbed usen kied ibe ọyọhọ usen iba nsaña na mmowu ọ nnyin nsaña ikpoñ nka nke tibi bifoete ntibi oro ana ami mmen okpo iwa nka nketibi mma ana ami mfuk mfuk mma idighe efun ikọd oro enyem ndikura k'usen kied ana mfiak ndika usen efen nka nkofuk eke eketibide oro siak ana ntibi enye okpoñ ntibi mma nto mma nyoñ se nnyemde ndika nkanam mfen edi ndika nkawad mbid nkwad mbid nkwad mbid oro mma ana enye etie mkpo nte ọfiọñ ita inañ bifo ani mfiak nka, nka nkesie ntoño mkpok ewub ke esid nsie nkpo ewub oro mma ntoño mbuhọde mme mbid emi enyemde ndieọrọ ndi ke esid ikọd oro mfid mbok itie kied mbukhọde mfud mbok itie kied mkpo nte ofiọn enyoñ inañ ọ isua kied iwa oro ọsọñ edi se ebukhọde mbukhode e mbok nda mmowu mmowu edikiere min esọn e ese esoi e esoi e, isọi e ima mmen nka nkotuk mmen nka nkọtuk ubak owu imesituk k'ubok ida ubok ituk afo akama iba iba ọtuk otuk ikura afo asañ emebid ediok ikamade ida isañ e ndin edieke edide inwoñ edo ikpoñ ke ami nto mmenyene mme inwoñ efen emi nnamde mme mkpo mbañs nsiana edide mboro ntode mme mboro nti mmukọm k'ineoñ denimesika inwoñ oro inwoñ oro ekpere mben idim mmoñ esideñ nnyin nnyin imesinyuñ iki mmoñ do idi idikama ọmukhọ itọhọ mmoñ oro inwoñ nnyin ikukikibe mmoñ oro ke esid ikọd ikibi ibuk ekpo nnyin me ikim aba ke nnyin ikama nnyin iki ikọbuk ke mmoñ oro ikibi mmoñ oro ndo di imen inyiñ idi, siak edibe nsisi isi mmowu odu do efuri owu midighe ndito eka kied efuri nnyin iminwoñke k'inua kied oro ana afo akama omukho mfo akama ọmukhọ. akama omukho ọtọhọ mmo ono mmowu oro enyemde ndinwoñ mmowu enwoñ ukom oro k'iked oro nnyin idikpeñe ukom oro idinim emen ndin idinim k'itie emi kpokokpok eyde ọdukde kpok kpok eyde ididuk ndin emen ndin mkpo oro ọwọrọ nnyin imen ndin ika urua